କୋରାଲ ରୀପ ଜେଵନ୍ଟା କୋ ଆମେ ପ୍ରବଡ ଦୁଈ ପବ୍ଲିକ ହୁଁ। ସେ ତା ବହୁତ ଏବଂଗ ଵିଵିନ୍ନ ସାମୋଧ୍ରିକ ଜୀଵଜନ୍ତ ମନନ। କର ଆଶ୍ରାଯ ସ୍ଥାଲୀ ହୈ ଥାଈ। ସେ ଥୀ ଵିଵିନ୍ନ ସାମୋଧ୍ରିକ। ଜୀଵଜନ୍ତ ମନନେ ଆଶ୍ରାଯ କିଂବା ବାସ୍ଚା କରୀ ଥାନତୀ। ସେ ଥୀ ବହୁତ ଜୀଵଜନ୍ତ ମନନେ ସିଂବାଯୋଟେକ ରିଲେଶନ୍ସିପ। ରେ ମନନେ ନିଜଵ ପରସପରଵ ଉପରେ ଡିପେଂଡ କରୀ ରହୀ। ଥାନତୀ କୋରାଲ ରୀପ ଲେ ମଦ୍ଯୋଂ ଵିଵିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଵଲୀ। ଥାଈ ଜେତିରେ ପ୍ରୋଟୀନ ନ ବଂଡାର ଥାଈ।